Tu terko wuku. ko hakatsi noku negen te hulala me papa tar ne mama tar <hesitation> tra man hatati tu sabla lam i hana hana i bougainville. Ako hakatsin tuine nig tu la walam i buin balam tena kanum i buin. aman pannen aman ramun tu tto tobu walam. Mamana poata tra man sandei. alam e lanum tra pannen a ramun balam tena ttobu num. Nona man kate hak- hakatsin enuguku trahi han tamlam i pal rke emua tu ramun. I pal saut tina ramun egno. Mamana pota le kurpa num tra ramun te rhe ni buin tu ka walam i buin. tobun toana tra man ramun pan i buin. Ramun i rehna lma. ramun i rehnu skul ramun i rehna hos lotu. ramun e kantoana. rehna lam u laip laip intoa miu ramun. Sandei alam e lotu hakpa num. alam e huli hakpa num. alame lanum i ramun na ttobu num. man pannen a ramun te- te wolo nin- te wolo nin. alame hatskpa num. E tama mulam hahatots tsitsin rke. te wolo na ramun mua tu lala. te mne wolo nin le na ttobu num. Traha aman pannen aman ramun i buin tina. te wolo win e hapalisna <hesitation> makum te kaka wen bte lala wna tra tana makum lel. Nu ramun u terko man tapalan ramun ti terko Tru nineteen seventy five. tu hatani yaku tu hola pigi miaku e mama bre papa. tsinar ne tamar <hesitation> tu hatani siaku hatati tar u grade one. Lamu kansiwi wakunai tina tru <hesitation> skul ti gmi i yagama praimari skul. kominiti skul. Tu hataninsi waku imam nen tu terko waku alamu kawi rabol. pape kawa tru dem skul i gaulim balam te kanum kba lamu u pan hmanasma balam te la puts mi bogenville. balam tme sabla num. Aku mlo kapan hmanasma lamu na hataninsi wi wakunai tum balam te lalol mli nagovis balam te lalol mli buin. balam tme tskun num i solso. balam te laputs mi lmanmanu. laputs lol mli solso i gagan. bte lalolmi hahalis. tu hakpa tni yaku u <hesitation> skul tar hatati tar bakte ton lalol gmi hutjena. tumu katna waku tru u hais skul tum bakte hakpa ngi baktena kangi han. Ba a <hesitation> a boss a <hesitation> tson mam mam tru lotu e bishop mathew beaso. tsi e rangatna le katsin lanmime? Le katsin lanmi nesing kolits? Tsi ale katsin lan